Impiya utangeulole ngati achinouchikunde zaidi kwa sababu impira kwanza ashetani kwanza impiya zikashahili kwamba impiya utachizifata sana kwa sababu zingacha zikuletelele upate matatizo bure ihela ikatakiwa ilonde kukutumia amaka ayako wemukala kama ngikilimo ngukulima nkani wiza wakazya vyakula vyako iyela hii ya- ya wenu ya- ya yako inzima isi ya achumi uno waipa uno enge antu yakuti fulani sijui wachaita chani ah ah <hesitation> iyela kama iyela vino zili itangewekare ndungakala chani furaha impia kama impira zikatakiwa ziombe kazi ino wemukola utipangilia kwamba nemwi kulonda kukala utipandilia kwamba nemwi kulonda kukala chi ngulonda kukala ng'ombe au kukula ng'anda au kulonda kukala charo ali kazi ya hela sio enge kukoa furaha <noise> impi ningamshauri kwamba bwana iyela zino ulinazyo zizitachiya ngati mkota wakumila auzo yano yasi ni hela anyonge ngati sweswe <noise> ko bwana iyela iya ino ulinayo chikutakiwa waomba vintu vino ungakala vitenauchumi mtondo na wandauze kwene vingavikusaidia wewe au nani kwene vingizavisaidia kumaisha ya badaye lakini utachonyesha kwamba hela yako hii ali mkoto wa kumila auza aa.